Na teitei roho a buaka baiko, teitei roho komana rasuu. Na- na paku roho bona inu, inu vai a bera sana. Na paku riori bona koopu ae pihae o garaas na tei <hesitation> meori paku paku paku paku paku, meori paa nomaa tei vasihuum meori pa nao vahabana tea paku, paku paku paku, meori paa tei rori ei mepaa <hesitation> peha sumeke pa nomaa. Me nomaa me paa teitei me henanae sumeke vai o- orora mepaa teitei teitei teitei, merau meori pa paku bona inu. Paku inu nao, meori pa paku me paku, suguna teo huum vai neori pa vakavara bona inu, meori pakupaku vakavara, meori pa goroho, a inu va ei me pa kavara venei.